Mma mma hi konti wa hi kontə shi wa dləma shi ma hi kontə na gha dʒa mbi ghə na ghə zi nə kodʒila ka nə hi kontə mma na myə ghə wsa ra sə pa kwi <hesitation> fəmbwi katə ka ghə ni mbwgal osi na mbə ghə na dʒa ma mbi hi kontə na wa wa məkən shi ma məkən na wawa dʒi ma wadʒa məkən na ma məkən na chəl wadʒa nji na kwa ləme ni məkəna dʒa ko mbə ho ma kula dʒa məkə n na kwa ləma ma za sar kwa ləma ni za tsa zəmə ko ɗa zəmə ma za tsa zəma zi na tə mubutsi pwə za nani Wsa səkə ɗa ghə zi ni mi məkəna tsa zəmə ni za lo wsi dʒəwhi nini pwar va punə nji nə za lo wsi ko kwa ho ko wsi na sə zi dʒəwhi ni pwar ra punə zi wsa mbani wsa səkə ɗa ghə zi ko na səkə tskəl ɗa ghg zi ko na səkə tskəl yi ta na sekə rə va punə zi həl ghi ha ma məkəna na ni ta ndw ta natə wsa səkə ɗa ghə zi mə ni gha na yəl ira dʒiga wkal nə za whi ma ndw dlənya makaln na mə wa məkəna tsəw rə ho kowa tsəw rə miya rəma na <noise> mə tsəw ni gha na buch tsəw sirə twla zi tə mi ya tə miya ləma ka ɗa ndw na wa məkən ha dʒiga ləma mə ɗa zə buch buzz nə gha rəni twla məkəni tsro ni məkəna kha vi nə zi whi ni za kha vi tsəw ntwikə ma ndw gha shir na nə nja tsəw di məkən Ai wa məkəna dʒiga ləma na a sai wa məkəna kha vi to ha’a wadʒa məkəni məkəni gutan kibə wsa wa <hesitation> dləma kantə na wa wadʒi ta mbw nta miya ra va dʒa na nə məkən ni mbw nta ma za shi nga wadʒi na nə məkən nə mbw nta ko di wsi ko di wsi ko dləi mbwgula dləma nani nja mbani aləiw məkən nə mbw ghə ti wsa ra ɗa ma mbw na məkən na wa wadʒi mbə ha konti vuw kantəka ma wa wadʒi ma wsa ra ɗa rə vuw kantəka dʒa wawadʒi na kajiji nə za ɗa nə za səkə si panə za sekə har nə za dʒimbi dləma ba ko ni za dʒimbo dləma khatəka panə za mbani sekə nə kajiji kətak kərak kərak mə mbə dləma mə ni fha na kərrak vuw khatəka rə dʒimbi dlema khatəka nə za dʒimbi nə vi nə za hami kərnak mba chəka mbə dləma karəka Nə za galə mə ɗa khatəka ba ka ta si ba nə za grə ghə khatək aw nə za dʒa krrak sa nə khatəka tsəm rə dʒimbi mə ni gha na dip wa shi khateka ni za rə sari nə za whiw nə za dʒa na dʒa kontə nə dʒa ma vuw khatəka mma na wa hadʒi mma ka makana ha konti na wawadʒi na ma pwki wasodʒi ma pwki wawadʒi konti mara za dʒa wawadʒi na mana ɗa zəm ha ma za na ni ha konti hə za mbani si ha wsa ra si pa ka jali krak na səkə nodʒi nə za haani iy kajali nə ghə rəsekə barə va punə nyi kraak Ka nyi kajal ba ni dal viwu mə ni gha na iy nə za haani krak nə kajala sekə ɗa kwunti nə ghə dʒa rə va punə nj nə nda ndʒa rə ra punə nji nənə ni nja ni na kul kimbi kajal mə nə gha ba padlə dʒa nkla kəl kla dʒa nkla kajal nə nja dlənya nj nja dlənya ka ta si ba w ni nja tsəwa nkalang ka kajal nə dlənga maja tsəw na ni wa kadala hə na tara nja gha ʒi na nja rə si mna ma nə nja ni pwa yayah nə nja rə si mə mbi guri nə nja si kajal nə həyi mbə guri məni gha na wsa shiw nə nsa mbani mələw gha mə ni gha ira loi ha’a ka jida pukə na nagəy ghə zi wsa ra a sa re mbw ɗa na ma pukə na wa ka jəjə wa ngal kənə wa ka jəjə kən mma hala.